Da tena misy tokoa ny tanana anty ranomasy agny ohatsy i POYHERACENIONNE ity a Egypta agny no misy azy ka araky nitenenin'ny archiologue da voarakitsy ny ranomasy hoy dimy ambin'ny efapolo metatsy anaty ranomasy agny